ارے میہ فل گیارنٹی سے بولتوں۔ انیملز ایک دوسری سے لرن کرتے یارو اور ان کا لرننگ اسٹائل اکدم نیچرل اور مزہ رہتا۔ مطلب کلاس روم پین پیپر کچھ نہیں، بس آبزرویشن اور کاپی ماسٹر رہتے۔ جیسے بندر اپنے گروپ کے دوسرے بندر کو دیکھ کے نیا فروٹ توڑنا، کوکونٹ توڑنا یا اسٹک یوز کر کے انسیک نکالنا سیکھ جاتا۔ ڈالفینز آپس میں سگنلز ایکسچینج کرتے ہنٹنگ ٹرکس ایک دوسرے کو سکھاتے۔ ویلز بھی اپنا گانے کا اسٹائل کاپی کر کے نیکسٹ ویل کو سکھا دیتے۔ برڈز تو اکدم کاپی ماسٹر رہتے، مائگریشن کا روٹ اپنے دوستوں کو فالو کر کے سمجھ لیتے۔ اور نیسٹ بنانے کا ڈیزائن بھی ایک دوسرے کو دیکھ کے امپروف کرتے۔ الیفنٹس اپنے گروپ کے چھوٹے ممبرز کو پانی کا ہیڈن سورس یا سیف جگہ یاد دلاتے اور باقی الیفنٹس کو سکھا دیتے۔ بیز اور اینٹس ٹیم ورک اور راستہ فائنڈ کرنے کا سسٹم دوسروں کو بتا کے پورا گروپ ٹرین کرتے۔ مطلب انیملز کے بیچ میں ایک نیچرل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ چلتا۔ ٹیچر بھی انیمل، ہمیشہ سروائیول اور جگاڑ کا ایک دوسرے کو سکھاتے۔ ان کی زندگی اور بھی سٹرونگ بن جاتی۔